Nada tox kar chill tar tox nax xwakamole tar tox nas nchux sien karto nach llux klayuda karto nax llux xnaꞌ diikaꞌ kakta moma.